Páakenaã kɛndɛ́ feŋ mu a la, <hesitation> ai ti wa kɛ, ai sɛɛ wa kɛ keŋɛ buɔ ai feŋ nu bɔ nu kpɛɛ kɛ a a keŋɛ sɔ. Aa keŋ mɛ nu sɔe ai ti lɔɔ buŋndɔ a lɔ. I ti pɛɛ tayɛ na, hiŋi pɛɛ bɛɛ i bɛ tana fiya kɔ wa, a jáa mɛnu ya tue lɔɔ a ai ma wa kɛ i jasoɔ gbi. A bɔɔ ai ma i mai, kɛ hiŋi a jáa mɛnu wai sáa a bee bɔaŋ ai ti lɔɔ lɛŋndɔ a jáa mɛnuɔ. Ai koekoe ya i la, ai yɛ i mai gbi fɛma. Páakenaã feŋ mu a la, a ta keŋ sɔ ma kpɛlɛ, bɛimaã a júu mɛ nu fɛmae lɔɔ a lɛŋ nde, <hesitation> aa kpɛɛ lɛŋ lɛŋ ndee. ai ti lɔɔ lɛŋ ndɔ a la, a bɔe nu ai ta a ya lɔŋfeŋɛ kpao ai na kɛ a jɛɛ a luɛ lɔ. Á be taa kaŋ bɔɔ, páakenaã feŋ mu a la, kɛndɛ́ feŋ mu a la aa ko bɛɛ ma kpɛ. Á tɔŋ boi wa lɔ, hiŋi pɛɛ súu bɛ i ma páakennaã, páakena fae bɛ lɛŋ ndɔ i ya bɔ lɔɔ i yaa fuŋbɔ bɛɛna, kɛ ya túu jae kɛ a lɔ. i ya a fɛma, i páakenaã fɛma lɔɔ, a bee ti lɛɛ fɛmae kɛ súu bhii a te. So páakenaã a tɔŋ kɛndɛ́ feŋ wa a ta sɔna bɛ lɔɔ, a ya luuɛ sɔ wa kɛ, ai ta ai lɔŋfeŋ kpao a ya lɔŋ, amu a ta keŋ sɔɛ, <hesitation> a bee a ta keŋɛ sɔ kaŋ lɔndɔ́. a tae a ya sɔ kiyaa ma. abɔɔ a ya sɔ, hiŋi ya dooe laa mu a ya bɔɔ sɔ nu, abɔ ya <hesitation> kaŋ mu i ya wunde ma ai ta a yaa keŋɛ sɔ nu wa, ya tie bee na kɛ a jáa bee gbi a koekoe i kuŋɛ ɔɔ i kaŋɛ la. Kɛ ya fɔ yɔ oo páakena jáa mɛ kɛ oo, aa mɛ kɛ a nu a kɛ ŋ kuŋ mɛɔ gbi, ɔɔ a ma ŋ jáa gbi. Páakena jáa mɛ ya tie bee na hiŋi i ma a fɛɛ ai ma wa kɛ i mai gbi. ai bɛ wa kɛ lɔɔ jáa mɛnuɔ ai táa ai lɔŋfeŋ kpao ai ya lɔŋ, aa lɔŋ mɛ nu kpaoe aa lɔŋnde, kɛ a fu- ai ti wa nu wɛ kambá ya a fɛmaa, ai kɛŋgɛɛ, a ta leŋɛ nu pɛɛ kɛ anu pɛɛ bɛ anu ta keŋɛ sɔ na. Anda anuã keŋ mɛ nu sɔe, ani ya <hesitation> anu ya a fɛma lɔɔ, anuĩ tia lɔɔ nu. ai kokoya kɛ bɛɛ, a pɛɛ ta kɛndɛ́ feŋ jáa, páakenaa, ai kokoya kɛ bɛɛ, ai yaa jáa mɛnu sɔ lɔɔ, ɛɛ ti lɔɔ nu ɛe bea. Kɛ a jáa mɛnu wáegee, fiya pɛɛ ya tie bee na lɔɔ ai ti wa kɛ nu, koekoe wa kɛ i jáa gbi, ai ma i jáa gbi ai koekoe i kaŋɛ la. Páakena jáa, a- feŋ mu aa i bee a kpae bɛɛ, bɛimaã keŋna pɛɛ, hiŋi pɛɛ bɛɛ keŋɔ mu i bɛ nu, ɛi nu fɛma wa kɛ, ɛi yɛ fɛma, páakenaã bɛ lɔɔ yɔ kɔngɔɛ, amu gbi amu bɛ sɔna lɔndɔ́ɛ wa. Feŋ bee nu nu kpɛɛ basae, i ya fɛma lɔɔ, anuĩ jáa koekoe lɔɔ, ai jáa fɛma lɔɔ, kumu pɛɛ muã kaŋ mɛɛ bɛ a bɛ nu kákáa. A yaa fue wa kɛ lɔɔ nu tálaŋ a lɔɔ nu, a bɛ a- a bɛ nu, ai koko ya wa kɛ, a bɔɔ ai bɔ nu ai sɔma jiɛ lɔ, ya mi jiɛ lɔ, a bhii i be kuŋ a mia, bɛimaã andɔ kɛndɛ́ feŋ bhii nu nu kpɛɛ basae muĩ kia bii mu wanga ma, kɛ mu nuĩ fɛma a ma a la. Lɔŋfeŋɛ bɛɛ hiŋi ya a sii a ma káe mu, fɛŋ bhii nunu a fia a lɔ, andɔ kpã ma i toa lɔŋ, bɛimaã feŋ mu, kɛndɛ́ feŋ nu mu Anuĩ táa wa kɛ kaŋ káká nu, anuĩ táa wa kɛ dɔwesiɔ, anuĩ fii nu anuĩ bɛ nu. anuĩ táa wa kɛ keŋ kpáa ai fii ji nyɔe lɔ anuĩ bɔ nu, so kɛndɛ́ feŋ bhii nu nu kpɛɛ basae feŋ bhii ai fii lɔŋfeŋ lɔ mɔ booɔ i bee a lɔŋ, ya lɔŋ nde i bɛ kiya wa kpao naã, ya a lɔŋ nde lɔɔ kiya kpánda mu. Páakenaã pɛɛ a bɛ lɔɔ yɔ nyɛmbɛɛ́. Páakenaã bɛ nyɛmbɛɛ́ bɛ sɔna kpɔ lɔndoɔ́ wa, páakenaã bɛ nyɛmbɛɛ́ bɛ sɔna kpɔ lɔndɔ́ wa, páakenaã i táa wa kɛ tɔlee lɔ ai bɔ núu, ai táa wa kɛ bokɛ naã ai bɔ núu, ai táa a ya wanga fɛma ya a fɛe lɔɔ kɛndɛ́ feŋ mu a bee kɛ kaŋ nyama, a bɛ páa-a bɛ nyɛmbɛɛ́ bɛ sɔna kpɔ lɔndɔ wa. Páakenaã bɛ nyɛmbɛɛ́, ani jáa mɛnu fɛma anuĩ ti buŋ nu, so ko bhii mɛ nu, abɛ kɛnu wa, poo ko <hesitation> páakenaã kɛndɛ́ feŋ mu a pɛɛ ai ta wa kɛ kaŋ nyama, a bɛ nyɛmbɛɛ́ bɛ lɔɔ sɔna lɔndɔ́ wa. Nyɛmbɛɛ́ waigee a táa jao, feŋ bhii waigee ai bi anda aikuana nyia nii ai aikuana nu wa tete. so mɔ gbi ya fɛɛ, mɔi mɔɔ gbi ya a fɛɛ a ya fáa na wa, ai ti keŋ na bɛɛ i booɔ, lɔŋfeŋɛ bɛɛ i ma a ma kae to, a bɛ tolaa bɛ lɔ sɔna lɔndɔɛ wa, so aa mɛ nu.